أفظل إني أعيش في قرية صغيرة فيها هدوء ،وسكينة ،والشمس تطلع على الخضرة، والجبال ،والناس في القرى طيبين ،ومتعاونين، وكل واحد يعرف الثاني، <hesitation> بعد الحياة في القرية أبسط ،وأقل ضغط ،ويومياتها مريحة ،لكن المدينة تكون مزدحمة ،ودوشة, وكل واحد مشغول بحاله ،وأما في القرية تقدر إنك تعيش حياتك بسلام، وتستمتع بالطبيعة.